Sikɨ sikɨ ja kú tachi vijín jin ja nɨnɨ sa'a ñuúna yaá ku ja kɨvɨ vina vina ka'anyo kɨvɨ vina ñuni ya'a kuu ja saá vijɨ ni kejaá saá vijɨ vina yoó yoó uxi in, yoó uxi uú, yoó in, yoó uú, ku nu keja'a vijɨn xaán sa'á uni kuún yoó ya'a ku nu sa'á vijɨn te yuan keja'atu keja'atu ja nɨnɨ ka jínu ka'ani, nɨnɨ xaán sa'á te ja ku ñuú luli ya'a ku ñuú vijɨn sa'ayo cuenta chi nteta'ani kɨvɨ ehh vijɨn vijɨn sa'a te ɨó ntaásani ku nu nɨnɨ sa'atu te vinañu'úni ja ni keja'a nɨnɨ xaán sa'a kuanasama kuanasama ñuú luli ya'a na sa'a ja nɨnɨ na sa'á ja ñuú nɨnɨ, ñuú jíka, ñuú nɨnɨ suan ñuú ka'ani suan ni kejaá sa'atu vina ko na ni ɨó ana'aga chi ñuú vijɨn kuú ya'a ni ɨó xaán janani. Yu'á, yu'á yuan ku nu ni sa'a vijɨn jámu xaán taka ntatiún ñuúna yaa ku te yuan ku ja nani ñuú ya'a ñuú vijɨn luli nanitú ya'a kaxukuná ya'a jina'ana ku nu ntikajikɨ ah suan nanitu nu sa'an sa'an sa'una ya te ku yuan kua kaaná tu tua inka tua inka jaja yií xaán tachí chi suni un tu tu sa'á xaán ɨó sa'ayo chi va'ani va'ani ɨó nu kasukuna ya'a jina'ayo.